Ekisoro kighuma ekya ngasi <hesitation> ngeki ngeki kabeha kutsibu kwehi nge kita nyiwanire omwa buyingu bwayi kya mabya hakuhi nayi, ye nya mugogoti. Enya mugogoti yikabya yamahika omwa mwanya, ghukaminya kwa ya mahikamo neryo kandi iya sigha ekibeho ekyibi omwa mwanya oyo. Kika beha kutsibu nge kindu eki bolhire. So ekisoro ekyi, nahabwekyo ekisori ekyi, nikisoro okwinje ngendibugha indi nikisoro kibi namukine kiti kinawithe omuwaso nyamuhanga imwa kihangika kinawithe emighaso minene baitu ni Kisoro kiibi indi kyamabya hakuhi na bandu ghukowa emibere iya maghana, emibere eye rihumulha. Wukabya ghukahumulha iwowa omubeho wakyo inabya isyandikothokesya erirya nge byalhya. So kikabya ikya mabya Kisoro kibi omwa mibere eya mutina ngo woyo, mwa singya kutsibu.